Mweeri twreshi isabu. sa mwaaka twe shi sabu mweri wa kwansa, mweri wa kaili, mweri wa katratu, wakaana, wa tanu, wa sita, wa saba, wa nane, watisa, wa kumi, wa ikumnamoja na wa ikumi na mbili. alafu katrika mweeri wo le. mweeri so sa mwaaka atro le twe tajaa. twre majira aana a mwaka kwetre kisie. kwetreee kwetre kisie. kwetreee asuma. kwetre kwaari naa choiki ngatrekuwa.